M̀ɛnii ǹɛ́lɛɛi lai a gɛ́ɛ nɛnî da surɔ̂ŋ dí dí kîe ni maa kpɛ́ɛ dí lɛ́ɛ pâi dí kîe kûlai a nɛnî da surɔ̂ŋ. Ǹɛ́lɛɛi a gɛ́ɛ dí dí kîe ni maa kpɛ́ɛ kpɛ́ni fêi, <noise> kîe kâa tí, or núu feerɛ kɛ́ɛ díkɛ dí kîe ma a nɛnî da surɔ̂ŋ, gáa a mɛni su kôyaa. Kpɛ́ni fêi ka pâi kɛ́i ká kîe ma é lɛ́ɛ la zu ká wɔ̂i ɣeniɛi é kpɛ́ɛ. Ǹyaŋ ka pâi kɛ̂i nîa pɛlɛɛ ŋa maa sɔlɔ ɓói, ǹɛ́lɛɛi a gɛ́ɛ ká kákîe ni kɔ́lɔŋ. Ká kákîe ni sɔŋ kɔ́lɔŋ, vé lɔ́ a sɛŋ kao mɛni, vé lɔ́ a gɛ́ɛ nɛnîi ŋí lɛ́lɛɛi kpaa máŋ nɛnîi ŋí a tíi kɛ̂i kâpa káa ǹyêei, kpaa máŋ zurɔ̂ŋ ŋí káa a loŋso a sua támaa pâa, kpaa máŋ a tíi kɛ́tɛ kɛ̂i kâpa káa ǹyêei, kpa. Ǹɛ́lɛɛi a gɛ́ɛ surɔ̂ŋ da nɛnî dí dí kîe maa kpɛ́ a ǹɛ́lɛɛ dífe lɛ́ɛ kɛ̂i dí kîe ma. Wɔ́lɔ wɔlɔ tí su kɛ̀i, kwa kâa gàa kú ńâŋ ni da dí- kú lee ni da kâa sèe dí mò, dîɛ nàloŋ ŋí. Berei a ŋɔ m̀ɛni saai ɓó la, Berei a mɛni ŋá tee lai ǹyaŋ nônii díkaa gɔ́ɔ pɔ́. Berei a paŋá tii kɛ lai kóraŋ kélee a pɛlɛ gɛ̂i a pâi lɛɛi ma é lɛ́ɛ la zu é pɛ́ɛ ǹyaŋ bere ɓé nônii da ŋâ kâai la ǹyee mu. À pâi kɛ́i a ǹɛ́lɛɛ a gɛ́ɛ kú lé- kú lóŋ nɛno ŋai dí surɔ̂ŋ kula ǹûa ŋai ŋí suu sú. Tãi támaa bere ɓé da kâa gɛ̀ la. Ǹyaŋ a- a kâa kɛ̀ a ǹɛ́lɛɛ, kpɛ́ni fêi da nûa ŋai tí da gɛ̀ dí kîe ma a tãi su kôyaa, dí gɔ́lɔŋ berei dí ńâŋ ni <hesitation> kpanaŋɔɔi la, berei da mɛni kɛ́ lai. Dífe lɔ́ a kpakolo ŋa nyíi da nɛnî ŋa kɛrɛi, dífe nɔ́ a kpkolo ŋa nyíi da gɛ̀ nɛnî ŋa dí mɔ̃lɔ da kɛ̀ díyêei dí kɔ́nɔŋ fé ma, mɛni kélee da fé na a gɛ́ɛ dí gɛ̀ dîa. Da pâi dí maa kpɛɛ̂i, díkɛ tîa nɛ̀ɛ na a gɛ́ɛ dí nîa pɛlɛɛi da é lí na é kɛ́ a nɛnî bɛ́rɛi tí mu. Ǹyaŋ kwa môi a gɛ́ɛ ǹɛ́lɛɛi a gɛ́ɛ nûa dí dí kîe maa kpɛ́ɛ. Kɛ́ tãi ŋí su nîa pɛlɛɛ ŋa, nɛno ŋa da pâi gbakolo ŋai ta káai berei ǹɛ́lɛɛi lai, è lé kɛ dîɛo, vé lé kɛ dîɛo, da pâi pâi dí mo dí lee ni dîa, zurɔ̂ŋ ŋí ɓé ŋa ŋ̀wɛ̂li. À nɛ̀ɛ ma kpîŋ dí lee ni dí lóno dípɔ dîɛ. Gbakoloi ŋí lɛ́lɛɛi yo, kɛ́ lé ɓé a ta gɛ̀ yɛ? Ka ǹyaa kákaa lɔ́ niî wɛ- ɛ̀- ɛ̀- ɛ̀ laoi laa su, lé ɓé a gɛ̀ yɛ ya gáa a pâi kɛ́i nàloŋ lɛ́lɛɛi ŋa ŋ̀wɛli a nàloŋ lɛ́lɛɛi, ǹyaŋ tãi ŋí su ífe pâi núu kûlai a gɛ́ɛ ka ǹyaa ká ká kɛ ɣeniɛi kɛ́ gîe ma nɔ́ ǹɛ́lɛ mɛni ma, zɔŋ ɓé maa nɛ̃ɛi í gɔ́lɔŋ. Kpɛ́ni fêi núu sɔŋ kélee fé pâi kɛ́i nɔ́ a ǹɛ́lɛɛ. Kɛ́lɛ, da ŋa káa na kpɛ́, kpɛ́ maa nɛ̃ɛi é kɛ́ <hesitation> a zãa. Ǹya ɓé pâi gɛ̂i ka nîa pɛlɛɛ ŋa sɔlɔ ɓo, ka pâi pɔ̂ri dí kûlai zu yɛ̂ɛ berei maa nɛ̃ɛi ká dú kúla zu lai. Kɛ́, a kɛ̀ ǹúui káa a mãla mãla nuu, nɛnîi ŋí káa a mãla mãla nuu, yái a gbakoloi, ífe maa kpɛ́ɛ ní, yâa pili kpɔ́nɔ zu yɛ̂ ǹɛi ŋí ɓé ŋa ŋ̀wɛ̂li a mɛni maa féla, kâa bu ŋ̀ɛli ŋá a gɛ́ɛ ká kákîe kula. Ǹyaŋ ka kákîe kùla nâa, zu fé pâi kôyaai íkɛ m̀ɛni ŋai tí kaa gɛ́ kula, zɔŋ ŋai tí. Kpɛ́ni fêi núu fé pâi kɛ́i zɔŋ ma lɛɛ ɓɛ́ ŋá lí ŋá pá. À pâi kɛ́i nɔ́ liî, a pîlaŋ nɔ́ bã̂ŋ, zɔŋ tí é kula é sée bôlu kpâ. Vé pâi zɔŋ nɛɛi pôlu, ǹyaŋ ka ǹyaa kaa na kɛ́ a- aa- kaa na kɛ́ a ká kîei, kaa na kɛ́ a kpakolo da nɛnî, ká fé ŋɔ́nɔ ká lee ní dîa, kákaa nâa ká kpɔ́ɔi yee ma. M̀ɛni ŋai tí da a kula a pâi kɛ́i a mɛni kpanaŋɔɔ. A gàa tãi ŋí su, gbakolo ŋai da nɛnî ŋai laa saa káa dí loai. Nɛnîi aâ lí nèe pɔ́, gbakoloi a nɛnîi kpɛ́o, kpaa máŋ nɛnîi a gbiri siɣe ǹyɛɛ ŋa liî ŋá nûa taa. Ǹyaŋ bere fíe maa nɛ̃ɛi é kɛ́ la. Surɔ̂ŋ káa tí da ǹɛi káa tí, ǹɛ́lɛɛi a gɛ́ɛ ká kɛ́ ká kîe ma wɔ́lɔ wɔlɔ da wɔlɔ wɔlɔ. Bere ɓé kpîŋ ŋ̀âla kɔlɔi è mò la, ǹyɛɛ ǹúu feerɛi da pu díkîe ma, sɛŋ kélee fé na a gɛ́ɛ é dí kula díkîei. Sɛŋ kɛ́- fɛ̂ɛ nɔ́ saa, kɛ́ dɔnɔ da a wàla saa, da pâi lɛɛi díkîe ma wɔlɔ wɔlɔ da wɔlɔ wɔlɔ. Ǹyaŋ, nûa da pâ díkîe ma dîɛ kú káa a nɛnî da surɔ̂ŋ a gɛ́ɛ dí nîa pɛlɛɛ ma sɔlɔ ɓó, ǹyaŋ nîa pɛlɛɛi tí maa nɛ̃ɛi díkɛ yɛ̂ɛ kûa berei kú sɔŋ káa lai. Kɛ́ɛ ya pâi liî í zurɔ̂ŋ kúla kpaa máŋ nɛniî, zɔŋ nyɔ́mɔɔɔ zɔŋ kélee nyɔ́mɔɔ. Nú- nú kélee sɔŋ káa tɛi tɛi. Nú kélee sɔŋ káa tɛi tɛi, da ká na, ǹyɔ́mɔ loŋ ká ma, ǹɛ́lɛɛ da kɛ́ na. Kɛ́lɛɛ ǹúui da ŋa dí wɔ̂i sɔŋ ǹyɔmɔɔ támaai é tɛ́ɛ ǹɛ́lɛɛ ma. Nú kpîŋ fa see dí sɔŋ kɔlɛ é mii sɛŋ mii. Ǹya ɓé ǹɛ́lɛɛi la a gɛ́ɛ kú kúkîe ma kpɛ́ɛ, kú kɛ́ tela kúkîe siɣe a surɔ̂ŋ da nɛnî. Kpɛ́ni fêi, ǹîa pɛlɛɛi tí maa nɛ̃ɛi dîa ɓé lɛɛi kú kɔ́ɔ pôlu. Kwa kɛ̀ pɔlɔi, díkɛ kú pɔ́ɔ ŋá siɣe a tíi kélee kwa gɛ̂i, berei kwa leɣi ɣili la kú pɛ́rɛ ŋai mu kûai a nɛi ŋa, berei kwa nîa pɛlɛɛ ŋa soŋ la. Maa nɛ̃ɛi díkɛ maa kɔ́ri kú yée mu. Kɛ́ɛ a kɛ̀ kú tûa pere, kúfe kpîŋ pɔrii pɛ́rɛ mu tii da kélee kɛ̂i, kúfe pɔ̂rii nîa pɛlɛɛ ŋa kulâi zu, kúfe pɔrii tíi da kélee kɛ̂i, gbakoloi fé pɔ̂rii kpâlaŋ ŋá tii da kélee kɛ̂ii, nyíi a pâi pɔ̂rii ŋɔ nûa ŋai kɔ́nɔŋ kulai kóraŋ yée mu. Vé pɔ̂rii tíi kélee ta kɛ̂i, ka pâi gɛ́ pere kɛ́i léŋ? Ǹyaŋ yâa gbâa ǹúui kúla ǹɛ́lɛ mɛni ma, yɛ̂ <hesitation> yɛ̂ɛ ǹɛ́lɛɛi gɔlɔ ma, gɔlɔ ɓé ka pâi kɛ́i miî? Ǹɛ́lɛɛi a gɛ́ɛ í núu ma kpɛɛ, í núu maa kpɛ́ɛ. Kpɛ́ni fêi ŋ̀éniɛi ŋí kwaa kɛ́ zui, kwaa, kú kíli aâ na kɛ́ kúkîe ma kpakolo da surɔ̂ŋ. Kpakolo da- gbakoloi a pâi kpɔŋ maa tɛɛi ǹɛnîi pɔ. À kɛ̀ ǹɛi kpîŋ fii kpɛ́ɛ́ káa ŋɔtíi kɛ́ɛi su a tɛ̀ɛ ŋa, gbakoloi a pâi kpɔŋ maa tɛɛi bɔ́. a pâi kɛ́i gíli kula woo ŋa ɓói ma, ǹya ɓé pâi gbonôi kpaaŋ ni a gɛ́ɛ ma é kpalaŋ é pɔ̂ri ŋɔ nîa pɛlɛɛi kulâi zu. Kɛ́ɛ a kɛ̀ gbakoloi kpîŋ pɔ̂ri maa fé mà, lóno lɛ́lɛɛ ta fé ǹá a gɛ́ɛ é gɛ́ ŋɔ nɛnîi pɔ́, pere fé pâi kɛ́ zu a gɛ́ɛ ma é kpalaŋ é ŋɔ nîa pɛlɛɛ ŋai kúla zu. Ǹya ɓé ǹɛ́lɛɛi la a gɛ́ɛ kú kúkîe maa kpɛ́ɛ. Gɔ́lɔŋ, gɔ́lɔŋ kpɔ́ í kpîŋ í kponôi a gɛ́ɛ zurɔ̂ŋ ya ŋ̀wɛ̂lii í sée lai. Yɛ̂ɛ ŋa ŋ̀wɛ̂lii a surɔ̂ŋ nyíi a lono núu pɔ́ a ǹɛ́lɛɛi. Fé ŋ̀wɛ̂lii a surɔ̂ŋ nyíi a nɛnî lôkwa panaŋ ma, gɛ́ nɛnî laraŋ ɓarâa sámai. Maa kpɛ́ɛ, ífe ŋ̀wɛ̂lii a surɔ̂ŋ nyíi vé pâi pɔ̂rii ŋɔ nûa ŋai kpaa máŋ ŋɔ nîa pɛlɛɛ ŋai kɔ́nɔŋ kulai. Dîɛ ya mãla kɔ́ɔ tɔɔ sɛ sɛ ma. Gáa perei da ŋɔ nûa pɔlɔ ŋai da tûa lai. Berei nɔ̂kui a kpɛ̀ɛ, a lî la ŋɔ nûa ŋai pɔ́ gɛ́ ǹáa ti diai, berei da ŋɔ nûa ŋai dí nɛ̃ɛi lai, berei díkaa la díkîei, berei zaɓɔlɔ ni, berei a- a ŋɔ saɓɔlɔ ŋai soŋ lai. Berei tí ɓé ya pâi gɔ́lɔŋ ni la a gɛ́ yái a ǹɛi, yâ kɛ̀ maa kpakoloi tí yêei, a pâi í soŋ ni yɛ̂ɛ berei a zaɓɔlɔ ni soŋ lai. And berei yâ ŋɔ nûa naa kâa lai, bere ɓé í kíli a pâi kɛ́i la ŋâ. Berei a nîa pɛlɛɛ ŋa kàa, berei ǹíi a nɛ̃ɛ lai, bere ɓé ya pâi gɔ́lɔŋ ni a gɛ́ɛ ǹúui tí ka ǹyaa ka kɛ̀ mà ká nîa pɛlɛɛ ŋai ka pâi dí wɛ́liŋ ni, yɛ̂ɛ berei í gàa lai íkɛ fàa ŋ̀óo ma a gɛ́ɛ ka ǹyaa ká kɛ́- <hesitation> ká kɛ́ káa la ma ká kɛ́ surɔ̂ŋ da nɛnî laa su, a gɛ́ɛ kɛ́ kɛ̂ ká kîe ma tɔnɔɔ. Ǹya ɓé kwa môi kûɛi ǹɛ́lɛɛi tí a gɛ́ɛ ká kɛ́ ká kîe ma, kpɛɛ.